أبا أُفَضِّل إني أمتلك الطاهي الشخصي، ليش؟ لأن الطعام جزء مهم من الحياة، وجود طاهي يجهز لك وجبات صحية ولذيذة يوميًا راح يكون لها تأثير كبير على نمط حياتك، الطاهي الشخصي يمكن يعَلِّمني عن طرق طهي جديدة ويعطيني أفكار لوجبات متنوعة، وهذا راح يساعدني إني أحافظ على صحتي.